<hesitation> Maro ny karazan'ny fiara fantako reto avy izy a: Volkswagen, Ferrari, Opel, Hundai, Peugeot, Renault, Lamborghini, Honda, Ford, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Pajero, Toyota.